<hesitation> Emyambalire eyengayisunza eyanganzire ingye ngo mundu, ryeryambalha ekyitsweka kwisi eryambalha embali enyikuhi erihika omwamarwe. Namabiryambalha embali eyi ngayowa obubuholho bosi ingane nabo kusngwa sindikwa kithuthuthuthtu. Ngayowa ingye wosi ngabya nga thambulha inganawithe obuholho so namabiryambalha ekitsweka ahosihosi ahingaya, ngayowa ingane ndeke kusangwa namuryngabya ini thibitha, ngabya inanginathibitha. Ryamabya inighenda bolhobolho, ngabya ina nginaghenda bolhobolh. Kandi ekitsweka kyayi ekyi namabirya kyambalha, ngathoka eriringirirana omwa myaka yai eyangayisunza ingabyamo kusangwga ngayisunza ingabya omwa myaka mirere. Namabiryambalha eiktsweka ngabya inianga naghenda omwa myaka mirere neryo iwabya isiwangathoka erinyminyerera. Neryo ekitsweka kyayi ekyi nganza ingambalira kwe sati eye mikono mikuhi neryo esati eyi yikaleka ingalingirirana omwa myaka eyanganza ingabyamo. So emyambalire yayi eyangayisunza yeyo, ingambalha ekitsweka, ingambalha akasti ake mikono mikuhi kandi ingabiryambalha indya ingaleka iryambalira kwe ngetha eyikaliba ebisandu, inga mbalha engatha eyithaliba ebisandu.